Ndu uñiń ma ghara bóbi ngi gjíli bógi, njali ma ugi bembe ngi bàa ma hama binjédi bfaŋi biindi ma. Binsúdibi, han bina dan ñite, halooli ugím bo gantu usiim bisiimti siime unsaante. Ungi siim mo binŋaate, bàa ma binriiji, binyaa ha, ateegbàa ma ha, mbolo agiti ngi wii woma wima anyaabâa, hamma binto han, han bina dan ñite.